﻿त्वचा शुष्क चेहरा अगर ड्राई स्किन जाए तभी तो सेटिंग को उसे करो जैसे की क्रीम या फिर जो सभी फेसबुक उसे करें उसे करोमिक्स हो जो मन को उसे बिल्कुल मत करो ड्राई स्किन बहुत खराब हो जाएलगाओ लोशन लगा।